É rasoir waan umimé béŋa yo bu gaciik: nujuhé uŋa yo nuciik tiin taan umimé waal uwuto to toomé uŋa yo nuciik furépi nuŋa nuciik usuwéhi nujuhé uŋa yo encore nuciik bulili nujuhé uŋa yo nuciik fukohi ma taan umimé waal uwuto miin waal wawu upuur soit nuŋa yo nuciik waal waamé gohi waan nak upulomé goot